Ba yeti scientists duma boti ba maalɛ la nasaa nɛŋɔ, ti sokere la dɛna la, mam wan obe di? Yelemiŋerɛ, mam kan sakɛ obe nɛŋɔ seko n dagi nɛmmɛnkɔ bii nɛŋɔ seko n ka ze'ele duŋa inya puan, gee dɛna la nɛreba n dikɛ sɛla maalɛ ti fu ka mina n dikɛ sɛla maalɛ nɛŋɔ la, dikɛ basɛ na ti tu obe, so mam zi'an la nuu de, sɛla ti mam kan obe de la bala. Beni zuo ti n yele bala, n yeti n kan obe la dɛna wuu n ka mi ba dikɛ sɛla la sɛla maalɛ nɛŋɔ dina, bɔta ti asaala obe. Fu ka mi nɛŋɔ la ti ba maalɛ la n tari daaŋɔ yelesi'a n wan paɛ tu vom yɛla puan, n sɔi ti n kan obe la.